Ema maze mat ema ma set na a dama arii na ve vei ma set na adama ari ma we n owaya gema tɔ ma se set na adama ma go odadi gema ma se go adadi ze ada ma ba shan ma emakaranta maje emakaranta gema je awa everu ma ma seje ma varugema shine harii aba she sa ba shekkuma shine bi si gyɔɔ set otep bi kuma bu biba set opan a zee ebi se ba set opana zhine he ne cekebima ne cekebima de zana we na zhan ema je alum bi ne je alum hari okanyinɛ na kpaa sama angɓɛ. kuma <hesitation> ebe na kpaa sama angbɛ okpei suku sat edekenɛ tɔɔ anyi vɛɛ na amɛks ebi senewe awɛci kiyena bi je aluma bije kpee eti jene hari ocuk bi newwe eme omkpede evicaalum to ama bebe ema sebewe no owayo se be. wene ekpei ma denɛ maya uts emekema uww ovɛɛ <hesitation> ayek kaa awaje ae ama nyimu soje set nani ayaba avɛɛ ede <hesitation> avɛɛ de anyi wo owɛ ma onyisa we owɛ ma ba ma kuma ba se zet na nyi maa set na ada ma hari amvei vei shine adama ba she se ma set na amama ayamma bebe kyena domi musuku set no obɔk onet. Amaka mu de vɛɛ wero mu muwe gɔnɔɔ mu mu cii woo mu cii woo owɛ eti be ktena duk awa ni saa gan ka katam duk awa ni saa gan ka katam kushaŋ bi munyi esete katarai vovei musoko she na adaa tato egya ke se bɔtamu we eza si kyena ame muko zhena adaa mu nyi kpoo ama yuwa gemu musoko we na amaa amaa wma bebe mawe na amama ma gode bise we abe gyeru ba bi ne gyɛp gebi bi se sewene evet ba domn abɔbɔnɔ amaa bee akpaa okɔkɔri amana adaa sa upaa akɔkɔɔri ba ma gode se andyɔɔŋfan ide sa kpam pama abe amam hari bebe beri amokpa kpam pama ebe dɔkɔ hari hari amɛk ema sa zhoo me ko oce domiin eba <hesitation> tare na abe bamuso go dadi katarai ba ebe ebe <hesitation> ema se kpaa owayo ma ba ma gema na ayaa ma gema bike no ocuk kpaa enke gya na cii amɛk nyinɛ ma ema lasit ddɔɔ dege igya kebi segya ede alum amɛk nyi bi fu ait bi funa angbabi yɔɔ bi tot egyake bi se gyɛp se tot amɛk nyinɛ bike vica bike gan amwet tɔɔ inde amɛk saba canja amɛk nyinɛ. Amɛk ntinɛ bike je a um maa bije ne num okpei zuku sat ma bike jeno onum gebi ma neke vica na awa laŋ tunde ayaa ma nyi zhat we ne owe etine je ferem amma sa we nyani na amɛkɔ bi je dan dege dege ebi avai be binyi kpaa eti be we no owayo no onnamama bi nyi je nɛ bike je kpaa eti bi mana awa laŋ ama bebetɔ tude nyɛ she nyɛ she nide tata edet ne she katarai to zede bi se je bebe na abe onamama no omuma ma bi nyi je kpaa eti gebi ede bise kpaa. na bi ke beba bi ede angaa ba wushen don bebene baba mu le ovɛɛ ovɛɛ abe adaa ba bise go dadi ekatarai ba kku shaŋ aboŋ boŋ nɔɔ na gbaa awɛ <hesitation> ne egya be sana kpaa ekatanci na awe avep sa bwoma kpaa eti ba domi mase mase mamo pamari schod ma mase ma se ma ba ejss ma hari make ma se make ma ma geta owaec m ma gode ze andyɔɔŋfan don abɔbɔno agyɛp edɔkɔ sa koba ama ema se kpaa aduwa jema se ko omakaranta onyi kpei ma kpaa ne je nyina nyina nama ke kpaa ne nyina se acece domi ondyɔɔŋfan ocucu sama omŋkpede dɔɔkɔ ne nyine ema se jana oje ne go dadi ne katarai. Domi abonbonɔ sa bwoma sa kpaa eti ba ma ma konase owonum adida maa yikkama bi na agajema bine je ajan gebi bi vica gebi zhima ayawa je buki amɛk bisi je bi vica abɔbɔnɔ abɔbɔnɔ kuma saje fweffaw ala edɔɔ yucase ne ogbuse be awa be sa we se okpei sonu sa nacii na vica ma goe tunde zheki ebi na agaje ma bike pwet emashen bi bike je ajan vica na awalaŋ be mwet kami okpei usat bbawe ebi teke anet vɛɛ bi je awa je nɛba anyine sa bwoma ba ba bɛɛ tekambu don bi neke govei je angebi na bi ke vica na awalaŋ bise tat edet dɔɔ ba ama bi seke tat edet ebi ma bseke ge dadi bba bi seke vica na awalaŋ bɛ vɛɛ ociya abe ya na je obui dɔɔ na je obuki hari okpei zadat mije ke awɛci kyɛna hai iinmu suku je ake abe akpai mu nyi je shap shap kpaa egga muso kpaa mukuje. gyep anace ma mu nyi je gyep angemu muku je ya oluwa mu gyaa tatdimi ama mu soko jo obuki mu so ya oluwa mu ba vei vica ede anŋaa eferem kuma agajemu saa dami na muba kami mu vica ede anŋaa ba i seke vica ede anŋaa ko nyɛɛ gan omŋkpede nyini je mwet wusha. Amɛk nyinɛ kar pɛɛ anna amɛk nyinɛ karpɛɛ atat na bi vica gebi ba wusha kpaa avɛɛ bi ze gyrup nabi lalɔɔ kina kpei suku zat avɛɛ tɔ bije alum baa evet je son bi vɛɛ tɔ ma we ne elaŋ gbuse ma vɛɛ mase go ogbuse gbaŋ ko we ke ma se maka be je allumɔ maa make maka be je bi je kpoo ovɛɛ bi ze kpaa domi inba mukusa kpaa eti ba avɛɛ nada ovɛɛ ebuki amɛkmusu zet na awlaɲ kpei egya ke mu zu kpaa ka geni muko avɛɛ joo be mu so ko aveɛ aje sa dami na ko muo veɛ mu je sa kan mu ba ama saka vei sa vei gya be sa vɛɛ amu kpaa ke mu zuke kpaa enke mu go dadi ko mu soko son be amfibi ma anaa sam ko mu skoson be amfibi anaa sam ama musoko we ogyevo musoko san be amfibisa naa zam ba emu ma eta ogbuse mu mu go evet musu je sonma soboda musoo we onyi zana kpaa ba ama mu sokono kpaa mu yikke be je alumje awajene je aw jene mu ni son mama beanyinɛ ma bawe elemu son man. Kana sam amfibi gemu aje epet mu sobo je epet soboda muno je evep kada muyaa enke nyi nama yen musoko ya enke nyi namu yen ka gen eni shaŋ mu dak anyinɛ mu doko yen egyani saneka mumaa bama se sa kpaa sam amgbɛ enyinɛ kuma. musuku yen egya ni na mu keke egya ki sese dami na mu avɛɛ dee tɔ nyi ovɛɛ ke musoo kpaa beri ema gyepam eti kuma eti yen egya onet se we egya ke eze ba suwe egya ke. eze ba dadama musuko ee musuko ziya egya ke de ko ovee ondyɔɔŋafan ote kabi ma musoko a nasa ze ekpeii na se ekpei abe adamu farko kuwa farko nyi egyam ekatavai mukose ee abe akpei mu emu kose go asusu beba musu go eda di kpaa egya mu soo kpaa ekatanri ba doomi ekatavi voovei nɛ awɛci be bɔt abe kpeikɔ kaya abe kpei be sana bwoma etap ma bama ama bisa ga ebe adammu so set inde ebe adaam sawe anyi nɛ kaya mu ko bakpe saka baanŋa mu ko owɛ be sa se tapma zudumi na be ba ama ayinɛ hari bakpe gan anŋaa mune gan anŋamu avɛɛ nada eshɛ shan emus tap zo. To mu ya mu tap to ni nyi na su mu ovɛɛ mu sabu na ke kyena ama nyi nɛ aba nyina sam nne ekpei ka ya onet sa gan anŋa be kago suru gebe kago zuna avɛɛ ma vɛɛ enshe voivei nɛ ama vɛɛ enshe kuma atokpu net muko set na atokp onet amɛk nyinɛ na nyina zaru aveɛ mu soo go dadi ama mu ko se set na atokpu onet amɛk nyine anyinɛ na vɛɛ egyɛvo kowe nyinɛ anynɛ kuma sa ko amɛk saa set ba mu ko set naalokpaa anet na nyina sam aga sana kpaa aba cucu sam ogbuse mu anyinɛ anyii te kam de vɛɛ ena amɛkɔ be na jara na avoo bike ke je awa etat ede kuma dukka na ovɛɛ onace na amekɔro owe ekiki na amekɔ ama ebi bebe nyɛ na kpaa oyaye foo akiki ze de bi foi emashin bebe bi je awa olua je ayawobi kcimi ki mu ko amfibi acei mu shaŋ acei emashn mu mu je beya agajemu kowe je awa olua mi mika ba je awa lau m kuma mi zeme sɔɔsa abɔk vica gebi kpaa inde bi se kpaa ne vicabi domi domi ba egya ke se ŋun edɔkɔ bɛbɛnɛ ba duk awaje mu sooje mu ya anet ze ciya mu ane ze ciya mu avɛɛ kai wɛ nyi we nyi aziŋ komu we no olua muje awa alua ma avɛɛ kai muya owɛ nyinɛ.